Injo nu tau biasa nu ku nu kuttea nu ku uranga injo sitte ka nakke injo panjamangku sengi tutoa todo' ku urang anjama riek todo injo nukua andi umuru' na tallung pulo ma, <hesitation> riek to injo nikua agung patang pulo mi lima umuru' na nu sangi tu toa-toa mami ku urang nakke anjama <hesitation> nakke injo sitte ja a punna nu riek ku jama, misalkan, punna langsulu a lampa akgae atau lampa ammekang mingka punna nu ni balla ja iya nu <hesitation> tala-tala sanna ja sitte, ri panjamang ku toppa ballo to injo pole punna sangi tu toa ni urang akbica-bicara ka lohe todo' <hesitation> na ajari ki ka inni tu toayya nu lohe to'mo pengalamang pengalamang na sebelung na jari na carita to' mi injo lampa supaya na isse to i angkua ntere kamua anunna linoa apa la ni-la ni haju apa la ni haju punna maing tokki bunting ka nakke injo punna anjama pantara ri tamparanga nu maling to a sangi cari-cari ta rung injo tu toayya injo ka anunna to njo ku carita, penghasilanna to' injo punna lampaki a kappala atau lampaki mekang biasa todo injo ku carita angkua <hesitation> lohe ji inni juku' la ni uppa atau <hesitation> anre juku' la ni uppa <hesitation> biasa todo injo accari-carita tentang <hesitation> harga na injo juku' a injo si gabus biasa todo' pokokna nu lohe memang ni bicara rung inj-njo tu-toayya, ballo to' ni urang akbicara biasa to injo pole panrak gae ku <hesitation> punna la ni pahajikki mi i, kunjo tokma injo cidong-cidongi <hesitation> ambali-bali i pa hajiki gae cari-cari ta angkua ngura inni na kulle kekkere inni gae a <hesitation> pilaja-pilajara to' maki kunjo <hesitation> anjai gae